اوووه كثيغ، كل شوية اغوح على اخوي اقلو رمشلي ضاع موبايلي اغوح على امي رمشيلي ضاع موبايلي، يعني تقريبا اذا اقلك بالسبع مرات ، تقريبا سبع مرات عش مرات اضيعو باليوم ماقليل